<noise> ما أعتجد إن الآلات بتجدر تملك مشاعر حجيجية مثل الإنسان، الآلات ممكن تحاكي المشاعر بس ما تجدر تحس بها، المشاعر المرتبطة بالتجربة الإنسانية وبالأحاسيس اللي نعيشها من خلال علاجاتنا وتجاربنا، الآلة تبرمج على التصرف بطريجة معينة بس ما تجدر تفهم أو تعيش مشاعر.